Bukuu a nansiei mekenkanee a m'enyi gyee ho yɛ Mbofra Mfa Adwen. Dɛm Mbofra Mfa Adwen yi, <hesitation> Ɔyɛ buukuu bi a nkɛ mɛpɛ dɛ obi a botum akenkann bi. Osiandɛ eyi ɔyɛ D.E.A Krampah na ɔkyerɛw dɛm buukuu no. Na buukuu no ehwɛ mesi ma obi kantann egyapadze do na ebusua ntoto a ɔbɛdaa ebusua a mu a wɔpeer yɛama ewie no asomdwee bae a, kyerɛ dɛ nkorɔfo a wohu dɛ obi bɛtseesee - wɔtan hɔn enyi wotumi paa kyɛw ma wɔdze kyɛɛ n' ma asomdwee bae- bae a wɔammfa bɔn enntua n'- ne bɔn kaw dze ɔnntaa nnsi. Ndɛ eyɛ obi bɔn kaw a bɔn na ɔdze tua wo kaw. Naaso dɛm buukuu no dze wowie n' asomdwee bae ma dɛm ebusua no wɔbɛyɛɛ fasusu ma nkorɔfo hwɛɛ hɔn dze bɔɔ hɔn bra. Ntsi dɛm buukuu ne de mɛpɛ dɛ nkɛ obiara bɛkenkan na woehu esuadze a ɔwɔ mu ebusua nka- nkabom ho dɛ ebusua wɔka bɔ mu a wotum yɛ ndzɛmba bebree.